E-e njo-o obue nyi me nyen kai etek ejame nji, nyen a kuk, ka-a a kuk na akpi biji. A nok a-tim a-ruwa nyiem, o-ki yen n-ma, nyiem ehye, and ehyen-nfa Erim achibe ayim-ma akuk and a achibe a-yim ma obue. A nok a-bak na mbi a ki ruweh aji kǝn nti ak are a yowue nyi, and oki yen-nyim ehye, a yim a-nor nong nne akǝnna mbi fan-fan ajak akara mbi eyim e dim a-jie-o, a di-o-di, mbi, mbi a-di-o-di na akuk ma a ri ka Bendeghe, ka etek ejit-re ma ane a-gura a-taba a-fon-na nti a-taba, chang ekpo-ji ka etek nji-tat eji-nam, echibe ehnama nfa ka etek eji-re ka Bendeghe. So ka Bendeghe ereh na echibe ekǝnna nti a-mere ekagha ka ejire ebam chang ekpo-kǝn nji eji kak ka ebam nji tat. So akuk ama na a ki fang, oye-ma akue, ogure ofon nti na akuk ma ari-ano-fa ka etek ejire ma agura nfa. A-fon etek a-gura, ajenn e a-gura a-nama Onok oye ma okare ma eyim-a-dim, a ki fang achibe nong eee a ki fang akora na ejum a-yek a nor-nfa, a bingha ma se a kuk